Pada pendapat saya macam mana AI boleh digunakan dalam kehidupan seharian ialah Um saya selalu menggunakan AI dalam bidang-bidang seperti chatgpt untuk mencari sesebuah jawapan.

Kebanyakkan AI ni digunakan oleh guru-guru sekolah ketika mengajar mengajar murid mereka Um mudah dan menyenangkan kerja-kerja guru. Ya AI sangat penting.

Saya selalu nampak bunga kertas, saya ke sana saya nampak bunga kertas, saya ke sini saya nampak bunga kertas, bunga kertas seja di sini ni.

Um Ya mungkin meningkatkan kualiti hidup terutama sekali untuk-untuk keselesaan hidup dan juga Um untuk mema- untuk-untuk ke untuk apa ni Um ekonomi makin-makin maju dalam hidup lah

Teknologi yang saya risaukan ialah teknologi yang berkaitan dengan internet kerana internet ni bersifat tanpa sempadan dan tiada had jadi Um

Saya akan mencari peguam di negara saya dengan bertanyakan masyarakat setempat jika ada peguam yang mereka kenal atau pun saya akan pergi ke internet dan Google peguam yang boleh dipercayai di Malaysia.

Ya, keluarga saya bercerita tentang Um durang, Um durang akan cerita macam mana durang lalui kehidupan durang, macam mana durang pegi sekolah, macam mana durang buat semua ni secara senang dan tidak menyusahkan orang lain.

Um Kalau di tempat tinggal saya telefon bimbit saya tiada masalah ada line tapi bila saya pergi ke tempat yang jauh-jauh masuk kampung Um selalu dia punya talian tersekat, ada masalah line lah.

Ya harapan terbesar saya untuk di masa akan datang Um anak-anak saya berjaya dalam kehidupan dan juga bekeluarga Um dan juga mempunyai pasangan yang baik-baik dan boleh Um me-mengumpul harta untuk anak-anak untuk masa depan dorang juga.

Perkara yang ingin saya lakukan lebih banyak untuk mengekalkan kesihatan ialah saya ingin mengamalkan gaya hidup sihat seperti memakan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Selepas itu saya mahu melakukan Um senaman.

<noise> "Pada pendapat saya, AI boleh digunakan kehidupan seharian dengan menterjemahkan beberapa bahasa oleh seseorang yang tidak mengetahui beberapa bahasa yang dia ketahui seperti jerman, ""spanish"" atau Bahasa Inggeris"

Iya, kami punya komuniti ada Um muzik, muzik tradisi yang diberi nama kulintangan. Ia selalu digunakan ketika musim kawin dan juga hari perayaan.

Um Ini dia membantu kita dalam pelbagai aspek, mungkin dalam pelbagai aspek terutama sekali dalam Um membantu kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu jadi kita boleh rujuk kepada- kepada dan juga untuk-untuk keselesaan lah.

Makanan yang sihat dan berkhasiat bagi saya ialah sayur-sayuran dan buah-buahan ini kerana sayur-sayuran dan buah-buahan mempunyai pelbagai khasiat seperti protein, karbohidrat dan sebagainya yang lebih banyak yang diperlukan dalam badan manusia.

"Teknologi teknologi boleh disepadukan dengan lebih baik ke dalam pendidikan dengan mengajar kanak Um dengan mengajar mereka cara penggunaan ""coding"" ""programing"" dan juga cara penggunaan komputer dengan baik jadi tekno-teknologi ini boleh disepadukan dengan mengajar mereka dengan lebih teliti."

Ya ada juga dorang bercerita Um walaupun kadang kadang tidak tidak semua tapi ada juga pengalaman pengalaman dorang pengalaman pengalaman dorang di tempat lain atau pun kehidupan dorang di masa lalu.

Peristiwa bersejarah yang saya pelajari di sekolah setiap pagi bila sampai di sekolah kami akan berhimpun di hadapan guru-guru kami akan menyanyikan lagu kebangsaan lagu negeri Sabah dan kami akan Um membaca Ikrar bagi saya itu ialah peristiwa bersejarah.

Cara-cara saya untuk menambah nilai kredit atau membayar telefon bimbit saya ialah saya mesti bekerja untuk dapatkan duit supaya sa-saya buleh bayar tambah kredit telefon saya.

Perasaan saya tentang berjalan jauh adalah menggembirakan kerana kalau berjalan jauh saya boleh meng'explore' pelbagai budaya yang saya tidak tahu contohnya di negara luar dan saya boleh mengenali pelbagai orang di segenap dunia.

Um Pembayaran berubah di negara kami sepanjang lima tahun adalah bermula dengan pembayaran wang tunai sahaja kemudian dia pelan-pelan Um menggunakan pembayaran secara transfer kemudian sampailah yang terkini pembayaran online transfer.

Tokoh sejarah Um di tampat saya ini Um namanya Dang Insum Um ini cerita rakyat bagi etnik Bisaya Um dia ni dikatakan telah melawan penjajah Inggeris.

"Cuaca pada hari ini sangat bagus ""A bit cloudy"" dan saya rasa malam ini akan hujan."

Teknologi yang saya risaukan kalau kira sekarang ni teknologi yang melibatkan Um teknologi yang melibatkan senjata yang boleh memporak-porandakan bila sampai di tangan orang yang salah.

"Beb-beberapa makanan yang tidak menyihatkan ialah seperti makanan ""fast food"", ""junk food"", maggi, ""ramen"", ""nuggets"", soses dan lain-lain. Ini kerana makanan ni menggunakan lebih banyak bahan perisa."

Um Telefon bimbit ini salah satu kebimbangan tentang dibikin mempengaruhi kehidupan kita seharian dia buli memberi khayal kepada kita Um jadi ini sangat mempengaruhi urusan pekerjaan jadi lebih baik di kontrol dikawal.

Peristiwa bersejarah yang saya pelajari di sekolah adalah cara adalah peristiwa pembentukan negara Malaysia di mana Singapura keluar Malaysia dan Sabah Sarawak masuk ke Malaysia.

K permainan yang dimain Um yang kanak-kanak mainkan dalam komuniti kami selalunya Um badminton Um permainan sepak takraw, bola tampar ataupun permainan yang yang biasa-biasa saja.

"Antara jenis permainan atau aktiviti tradisional yang dimainkan dalam komuniti saya adalah Congkak, Sepak Takraw, ""what else"" Um Batu Seremban, Guli Um. "

Pigi saja di pejabat peguam itu adalah itu peguam kalau tidak dicari peguam di pejabat dia macam mana kita cari peguam jadi pergi ke pejabat peguam jumpa la tu peguam.

Iya, ada Um keluarga. Kalau keluarga biasanya semua datang pigi acara ataupun perayaan. Tidak kisah lah sama ada perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Pista Kaamatan. Akan datang.

Satu aktiviti kreatif yang pernah saya usahakan adalah ketika saya dibangku sekolah menengah saya melakukan Um projek geo drama dengan rakan-rakan sekelas saya untuk dipamerkan di sebuah program di sekolah.

Setakat ini sistem sokongan sosial yang disediakan kerajaan saya rasa masih kurang lagi kurang meluas digunakan seluruh rakyat mungkin faktor Um setempat, budaya faktor lokasi perlu diperbaiki.

Seorang guru mentor Um saudara telah membentuk kehidupan saya dengan memberikan saya nasihat-nasihat yang sangat-sangat bermakna dan boleh digunakan dalam kehidupan harian begitu lah cara mereka membentuk kehidupan saya.

Pesta atau perayaan ideal saya ialah parayaan hari raya yang disambut pada satu syawal di seluruh negara ini kerana pada hari raya tersebut saya boleh makan banyak jenis makanan lepas tu saya slalu dapat duit raya.

Dulu saya dapat telefon pertama bimbit pertama saya dalam tahun sembilan belas sembilan puluh tujuh sembilan puluh lapan kalau saya tidak silap masa tu Um telefon boleh dikatakan mahal lah jadi kena beli pun masa tu di KK.

Kalau buleh biarlah kami punya komuniti ini lebih banyak peniaga, tidak-tidak Um merujuk kepada satu kaum seja. Contoh sekarang Cina yang menguasai business, kalau buleh biarlah bangsa kita, etnik kita ni yang berniaga.

Percutian atau perjala-perjalanan ideal saya ialah Um ke New Zealand ini kerana New Zealand mempunyai gunung ganang dan alam sekitar yang sangat cantik.

Okay, tanggungjawab pegawai yang dipilih, durang akan menjaga kebajikan dan juga masalah-masalah dalam komuniti Um sama ada melibatkan kebajikan atau pun kemasyarakatan.

Um Saya sangat suka berjalan jauh kerana itu akan meluaskan pemandangan, meluaskan pikiran, Um pikiran terbuka meluas jadi perlulah kita berjalan unuk melihat tempat orang ni.

"Jenis senaman yang saya suka adalah Um senaman mengangkat berat dan juga Um ""sit up"" yang itu akan membantu saya meng-menguatkan lagi otot-otot yang ada dan membuang lemak yang ada."

Saya teruja dapat telefon bimbit pertama tu rasa kebaruan sampai ke tidur pun sama telefon bimbit, balik-balik ditingu telefon bimbit. Begitulah perasan pertama.

Um Ada juga alat muzik macam Um kompang, tu Um kulintangan dan juga tu Um apa lagi ah selain dari kulintangan, lupa sudah

<noise> Perasaan saya tentang berjalan jauh adalah saya lebih berasa seronok Um kerana saya boleh melihat keindahan awam, kelainan budaya dan bu-lebih banyak penemuan yang menarik.

Um Perasaan saya tentang menyertai sukan berpasukan itu Um lebih Um lebih senang dan meriah berbanding sukan individu, dalam sukan berpasukan kami dapat memberi semangat di antara satu sama lain.

Sekiranya peniaga wanita tu seorang yang bijak Um dia boleh menjadikan pinjaman kecil itu Um akan menggandakan keuntungan perniagaan dia kalau dia pandai, penting.

Seni yang saya suka, saya suka menjahit pakaian tapi guna jahit tangan lah bukan pakai machine Um saya suka tu kalau saya nampak dalam-dalam media sosial saya tiru kemudian saya cuba buat.

Masyarakat boleh membantu orang yang memerlukan dengan membuat kempen untuk mengumpul Um wang, pakaian ataupun makanan untuk diberikan kepada mereka yang lebih memerlukan.

Mesti lah saya cari Doktor saya akan cari Doktor saya lebih mempercayai Doktor perubatan yang bertauliah daripada saya pegi jumpa Dukun Um.

Orang yang berbeza umur menggunakan teknologi secara berbeza adalah iya, Um sema-kebanyakkannya orang muda lebih banyak menggunakan teknologi yang lebih maju berbanding orang tua yang hanya menggunakan teknologi yang secara asal-asalan.

Um Tumbuhan yang pernah saya tanam bernama timun, timun itu tidak susah ditanam dan tidak juga susah dituai dia tumbuh dengan jayanya Um tumbuhan ini pun sedap dimakan.

Dokemen yang diperlukan sudah pasti lah ada pasport, ada visa Um ini penting, jika ti-tidak ada bagaimana kita mau tembus ke negara orang.

K, saya akan gunakan teknologi kalau okay selaluka menggunakan teknologi. Teknologi yang saya gunakan biasanya untuk Um membuat Um memakai untuk memasak ka alat-alat alat-alat anulah Um tingu ambi apani ambil-ambil apani Um

Keadaan awan di tempat tinggal saya adalah baik iaitu saya boleh nampak awan putih pada waktu siang dan awan mendung selalunya pada waktu petang.

Um Seronok bila memang saya happy lah memang gembira susah mau cakap macam mana tapi memang gembira lah begitu lah.

Cara saya berehat dan menjaga minda yang sihat iaitu melalui dengan tidur yang cukup, penjagaan makanan dan mengelakkan diri daripada terus Um berfikir terlalu jauh.

Um Aktiviti Tradisional yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti kami biasanya Sepak Takraw bila ada pertandingan Sepak Takraw ramai juga yang ikut pertandingan Sepak Takraw itu adalah permainan tradisi.

Haiwan terakhir yang saya nampak ialah anjing iaitu ketika dalam perjalanan saya dari rumah ke pekan.

Okay ini, kalau yang ini pula perlu secara kereta supaya senang bergerak ke sana ke mari Um.

Makanan yang menyihatkan Um seperti makanan proses yang goreng goreng Um contohnya KFC Pizza begitu lah.

"Um Rasanya bank akan memastikan wang kami selamat dengan menyimpan di tempat yang Um tinggi sekuriti dan pastikan kami tidak terjebak dalam mana-mana ""scammer"" dan memastikan kami juga tau apa yang kami perlu buat. "

Bintang buruj yang saya tau Um Taurus, Aries, Sagitarius.

Komuniti saya mempunyai jenis tarian dan muzik tradisional iaitu kalau tarian kebiasaanya tarian kuda kalau alatan muzik tradisional seperti gong dan kulintangan

Nasihat saya kepada mereka adalah dengan sentiasa memberi dorangan yang baik dan selalu cakap benda baik <laughs> dari yang baik dan sentiasa menghiburkan hati mereka supaya mereka tidak keseorangan dan Um memberi nasihat supaya mereka selalu bergaul dengan rakan-rakan termasuk saya supaya mereka tidak begitu merindui keluarga mereka yang jauh dari sisi mereka.

Um Contohnya kalajengking, lipan Um itulah salah sat- Um antara serangga yang-yang besar kami yang kami nampak.

saya sangat bangga sekiranya masyarakat atau komuniti kita ini ada kesedaran tentang Um jiwa kenegaraan, kita mau hari merdeka kalau semua pasang bendera itu bangga saya.

Perayaan yang ideal adalah perayaan hari raya di mana semua keluarga dan rakan akan berkumpul Um bermakanan bersama-sama dan juga pesta yang sangat ideal adalah Kaamatan, itu pun lebih kurang dengan hari raya di mana keluarga akan berkumpul.

Lagenda terkenal con Um antaranya Tun Mahathir Mohamad Um perdana menteri dip beliau adalah mantan perdana menteri Malaysia.

Melalui peralatan sekolah apabila menggunakan peralatan sekolah gabung dengan teknologi iaitu satu yang lebih baik lah untuk masa depan.

"Um Fikiran saya tentang ""AI"" sebenarnya banyak membantu mereka untuk Um mempermudahkan mereka mencari dan membuat ""research"" agar lebih senang. Um AI juga akan membantu banyak dari segi benda tapi dalam masa yang sama ada kekurangan juga."

Okay, masyarakat boleh bantu, masyarakat membantu Um dalam pelbagai sudut sama ada bantu daripada segi kewangan atau pun membantu mengurus hal-hal penting Um orang itu.

Saya rasa liat untuk melipat kain tidak tau kenapa lepas cuci kain biasanya saya ambil masa sehari dua untuk saya lipat kain Um.

Saya selalu menggunakan teknologi AI dalam kehidupan seharian saya apabila saya ingin bertanyakan soalan berkaitan pekerjaan atau pelajaran yang saya lakukan supaya dia dapat membantu memberikan idea yang lebih bernas untuk saya gunakan dalam saya punya pekerjaan.

Sukan yang saya rasa seronok ditonton itu sukan badminton kerana dia membuatkan kita rasa Um kita pun membuat senaman jantung jadi saya rasa sukan badmintonlah yang seronok ditonton.

K, ujian untuk kanak-kanak sekolah perlu juga, mau tingu tahap durang macam mana, macam mana durang belajar di sekolah penerimaan tentang pembelajaran oleh guru-guru durang, perlu juga ni

Perubahan iklim ketika ini sangat ketara tidak seperti dulu cuaca mula berubah sekejap panas sekejap hujan sekejap ribut ada masa kering kemarau ada masa hujan saja ada masa angin saja.

Dalam budaya saya orang yang menjaga orang yang akan mati ialah ahli keluarga terdekat iaitu pasangan orang yang akan mati itu sendiri ataupun adik beradiknya atau anak mereka.

"Saya harap saya boleh mempelajari teknologi ""AI"", saya ingin belajar Um sebab ini berkaitan dengan kerjaya saya sebagai seorang penulis, saya mau cari satu kaedah yang boleh meluaskan cara saya berkarya."

Saya banggakan diri saya walaupun belum bekerja dan tidak ada gaji yang tetap tapi saya mempunyai Ijazah dalam Pelancongan Um saya juga pandai memasak saya juga pandai menyanyi dan saya juga pandai bermain gitar tidak ada yang merugikan.

Cara orang mengundi di negara saya adalah menggunakan kertas undian calon-calon Um pengundi mestilah memangkah calon yang mereka kehendaki di kertas undian.

Ya memang ada bajet ketat sebab kalau tidak dikawal akan menyusahkan nanti jadi itulah caranya mesti ada dikawal untuk bajet-bajet ni supaya tidak boros penggunaan duit.

Tempat yang suci atau istimewa kami Um selain daripada rumah adalah masjid kami yang beragama islam Um tempat itu adalah sangat suci dan istimewa bagi kami di mana kami beribadat kepada yang maha Esa.

Cara saya mencuba jimatkan wang dalam keluarga saya adalah dengan tidak boros dalam menggunakan wang sentiasa berjimat apabila berbelanja di kedai dan tidak membeli barangan yang tidak saya perlukan dalam kehidupan seharian saya.

Ok haiwan-haiwan yang saya nampak hari ini kucing seb kucing ada dalam rumah jadi mimang saya itu lah Um yang saya nampak yang lain-lain tu nda nampak kucing.

Permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti saya ialah main bubut-bubut. <noise> Kebanyakkannya Um budak-budak durang suka main bubut-bubut, main jadi-jadi, main guli, main tinting dan sebagainya.

Kalau pasal penyakit ni biasanya merujuk dengan Doktor lah siapa lagi memang Doktor lah ditanya kalau kawan-kawan tu mungkin ada yang tau seb berdasarkan pengalaman dorang mungkin dorang pun pernah juga dapat ada penyakit macam tu jadi dorang akan bagitau.

Program radio tempatan saya ialah Hot Fm, Era Fm, Hitz Fm, Sabah Fm Um kerana Um radio tempatan ini sering mengeluarkan Um sering memainkan lagu-lagu yang terbaru.

"Perasaan saya tentang berjalan jauh itu sebenarnya seronok selain daripada penat saya juga dapat ""exercise"" dalam masa yang sama saya juga dapat buat senaman."

Iklim Khatulistiwa Um inilah iklim di tempat kami kawasan Beaufort di hadapan mesti ada hujan.

Penggunaan talian Um memudahkan pembayaran dan menjimatkan masa Um pengurusan itu cepat dan selamat itu.

Haiwan yang biasa semestinya kucing. Kucing tu ada di rumah, di mana-mana ada di rumah, ada di jalan-jalan, ada di mana saja. Bagi saya kucing adalah haiwan yang biasa ada dalam komuniti saya.

Kita boleh pastikan pelajar di sekolah bersikap baik Um an - antara satu sama lain itu dengan mengajarkan dan menitik beratkan apa itu Um baik ajar mereka untuk tolong sesama sendiri dan memahami sesama sendiri.

Saya suka pakai pakaian yang sederhana Um tidak telampau menunjul Um sopan dan juga sedap mata memandang lah kalau jalan pun selesa pakai tidak telampau menyusahkan diri.

Kita pergi ke hospital untuk bertemu Doktor kalau kita tidak pergi ke hospital macam mana kita mau berjumpa dengan Doktor jadi perlu lah ikut proses-proses di dalam hospital itu buat temujanji dan sebagainya.

Warna yang saya suka adalah hitam, merah dan putih selain tiga warna itu saya juga sangat-sangat suka warna yang lembut seperti ungu, pink dan juga peach sebab warna ini akan menyerlah kan lagi.

Cabaran yang dihadapi oleh usahawan semasa memulakan perniagaan di rantau saya ialah Um perniagaan mereka kurang dikenali oleh orang ramai ini kerana perniagaan mereka adalah baru dan seterusnya mereka terpaksa bersaing dengan peniaga yang berniaga lebih lama daripada mereka.

Okay negara say mengu-kalau orang-orang negara saya mengundi pula menggunakan undian Um tanda dalam kertas secara demokrasilah. Dari dulu pun memang macam gitu, tanda di kertas hari mengundi kemudian Um undi secara demokrasi.

saya ingin lebih banyak meluangkan masa untuk senaman, Um setiap pagi panjangkan lagi masa supaya Um boleh bernafas dengan lebih baik Um menghirup udara yang segar.

Serangga terbesar dari tempat asal saya ialah Cicak, Rama-Rama, Kupu-Kupu dan Kalajengking.